Zhobgin, zhobgin ni gysienu lany plat rninu gwinu btiushi ni na masru sencill gydaunu, si gwinu btiuxi gysienu gyni’ chi gydaunu zhobgin nashi dizniniva nashi diznini ni rumbenu maru na ziz, gunchezacu thy zhobgin pap’ zhobgin ga gutu chiche pap’ lo ni, gula guncheuzacu thy zhobgin ni rniraba zhobgin ngaa’ lagaa’ btiuxi ni laga gynia’ lagag che loni chi ligagu ni val gutiu thy gidi gula siuu th gidi chi che, che curand lon. i che cumin, che xtiash lo zhobing ngaa’gi chi gauu beny lani cun currixgag anty valna guncheu thy zhobgin ni na zhobgin xnia, chi gutiu thy gydy chi chiqui quibiuma chi gyziuma chi chema lo geez gaima per lo zhobgingi ni gaima chi chiqui gaunema gaima currixna-currixna, currand na ni gau neu-gau neu la zhobing xniagi, zakga gauneuni rroz sakga gauni cun rroz va per nidiz na zhobgin rumbea.